Oyi mina'a a o bera cruru wɛ a mu zo wɛ amu ɲa'ami wɛ ma tete a bun waati so o we mi mixtɛr oro bie si o yi mina a ɲu vɛwa sire pɛ ɲu amu ɲan ɲa'ami wese to mis mixtɛr a sunu nɛ o we o han vɛwa so wure ji toni yi munu munu'a toni na amu wian zowɛ a we be ɲu ere a'o ma jira han vitamini na wure